Kiau lanudat ru drudat purke era kiau tame nomas santa y ya despues ya ñkiua ledat y njuande dabugan muu santa pur kuna valles dabugan nda njuy dagugan biu nru purke u ya nip mang y kiauguan si tamanan y njeu takoma porque nju nda kamiun y bijiy datep njeu y nibiu ki dru mjau daap lame ki xikiau mjau ki kiyet y biu ntsi mjau lakuaut ni mjau lajeung y ya kun nibiu ya naledan chiñi ya tamenan kumu 6 o siete mjau baledat ru ki drudat y pues aveces laidat pur biu nsjijiñ porque nip tapadan mejen y ya taliu porque santa mas mang nasijiñ y biu nda me njuande mjau ntañ amadat kanjua amadat auaygan abeje nda ki nmu kante y bibiu mjau ljañ njuande mjau ljañ. Porque meje pik tatsidan y tamanan tajuayan porque kiua nip tajun mjau mjau baledat kamiunat lañjiujuñit y ya nibiu latudat y pus mejor nip tajañan porque bijiy bu nip tamanan ke natudan njuande kun nenat juay tanuudan porque luego juay nip mjang nasijiñat y mjau ki pik xchjiadat nip neenbat nep ne y pues ya tapudan nep muu ru stakiuang y ya nibiu juaybat y ya bijiy kue kara mjau lajeundat y kue lakuan ntsi y mjau laching laiap y ya ru karadat njuande mjau ljañ njuande ama juts mjau ljañ ama kjuts kiau lagua lalejeng y kuandu lalejeng rudat lajañit mja kit nip mang nasijiñat porque mjau mjank kiau ke kiau njuande kiua lameju kun ndujuyet y ya njuande mjau njun ya kuandu ya lai tchjijiñ ya kjuaut biu ntsi porque ya mjang nasijiñat y ya kun nju xiaung kit drudat pus. Kjuande ma gudat porque nip mjandat piyat y njuande mjau ljañ y piyit ru ki talundat xiandat que nip es de kiua kjuende ru drudat xiandat u misat deru majau nip mjandat y nomas xiau ru de kiua.